Haitsika iaby roahy, maro zany ñy karazana atao hoe legioma afaka ambara tsika, amabara tsika iaby: -Misy ñy pome de tera na atao n'olo hoe :"ovy", misy ñy karôty, ao ñy arikôvera zay, misy koa ñy baranjely, ñy poaviron ary maromaro azo tsika. <shushes> sakafoany.